Karazagna tsakitsaky hoaniky isa-kerinandro mety akeke amina dimy na efatra karazany akeo. <hesitation> abitsahany mety mahalany sambos akeke amina dimy akeo, nem mitovitovy aminjegny koa avy ake <hesitation> frity na mety aroroa aroroa tragnony ake avy ake koa mahalany fririm-pontsy mety telo akeo de môfo aroa.